Paimbam kacham ma. paimga gu vaimga ma kave va vat. Da kave vavat avichei da, paim ga apichei sok kama amarka marik. Dema asik pema kulelka ve va vat avichei de ma lania ngusa ngua tet sava lat ura nga raun klan dumono ma ngaia tet. ngua tet dok katet nasorango. Ambas mamar ia kana met kalan manania komacha katet param mes so kamak, kamak nasorango klan. Ngu tet nacha param agit da katet klan. <noise> Paim gapik kisnia ama arocha maski ngaret kuanai ma nguaret da nguan nguaret sa glaulul, dok ngautet dok kave ambas mamar kanamet konai. A aroramo da titulucha paim gapik <noise> kisnia arucha, una ngunacha untet undonel dok katet dok ngilu da angabas, kisnia chok kisnia ngilu ia arucha ma chinok kadrem. Pema ngua tamen klan minia dok katet parem ngo klan ma hundet. <noise> hunamu klania nguait kuanai nguait savalat. <noise> kulel ngo valat dema <noise> nguatet klaminia nguaret ngu raun, pe ma nguaret tomono de ma nguatet <noise> dok kamek, kamek nasorango. Ambas mamaria ngunamet klaminia nguanamu dok nguatet da ambas mamar da kanamet klanminia dok kulu ngo pe ma nguatet dok katet nasorango dok pe malania hundet tumono hundet simini, angama aringi ura hundonel. Hundet simini aringi da ngu kurnachi ia kama klania kavak mamar ngi lu kisnia arucha katet dichinok katet ka plasticki klan da katet imano savano kapak da sot sa chai namek da katuma. Pe ma kapak da angabas kana vasding, ka van ngo diva ngu vasding. <noise> so ka tikina chala avik, katikina chalan avik, katikina chalan avik imono, imono, imono, imono dok ambas mamar. <noise> ambas mamar ia kamamet klan mania, da ka kisnia ama arucha ngu kuaria kisnia gongama rocha ura gangama agia gongama alika ura gongama matka. Mamar nguna met namat ka katet nasorango ura nguaret ngu tak dok katat nasorango. Nasorango klanda abas mamar ia nguname kua nai, hunamu imono dok katet klan avik klan ma unmo hundet nasra na. Hunmo hundet nasorana <noise> dok hundet. Ambas mamar ia kanamet nania romona ura asik kanamasana chalan, kanamet da kana sava ura kana met kana kinok ka saikses secha arura. Ambas mamar dok ka da abas mamar klania kanamet tumono ura inok klan avik kokatet masorango chalan dok klan hundonel tumo. Ma hundonel sevahat ura hundonel ma angama aringi hundet glas ura hunsana huntet huni tor klan. Maski pe ngu tor, kivia koki da kator ura hundet klanminia hundet vandi ngurat pama adia techini da ka kisnia arucha ma katat naram ngo. Dok hundet, hundet makania inak kule hun klan pe va vat da manatam ngo, ka choki da manatamgo. Klania ngu vaneng angama lavichi ma kuonai dok klania katet da katas pe irem ngo. Ambas mamar ia kusek ngo ngunamas da ka kuseka kanamas. Pe ma ngu sekmes da ngua tet dok katat nasorango, unamu klan avik klan da ambas mamar nguna monel tumono. Klan ngu eskeip namatka diva nguaret ura angabas dok kave lanavik ma kokatet <noise> nasorango klan avik klan.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 Guak apik masik ka tlu vang ngo bes mamara ngu na mes ka. Am be mama ngu na mono aung ana masa nana ngo. Guak apik dak chinak gis ni a chama acharotini ia tina thak tamun. klania ngi as ana na cha dasik kana ngiem naniange vadi chas nge ura chasana. Daka angabes da chana ngim ia chalan ia arura clan masik ia clan masik ia calania ngia tugas sa cha ura da cha <noise> ngia tam man savtha cha, ngia tam man savtha cha mamaria ina gis ni a ma rucha mamar ia charak. charak da uves klan suvange. Charak, charak da uves klan suva nge ura vadi chasana. Kana vadi ngi atamman sa va cha, da ngo da ngia taman savtha cha da gis nia arucha chalan kan dram sava nas <noise> ka da <hesitation> ngua lucha da ambe klanavo rovek klan ma <noise> ngeth nga ve. Kana ngi su cha ma mar. dak nge da ngi sucha mamar klan a gaini na cha da dung bek amorka <noise> ainge da mamar a ngi lu da ngia tammun savacha da ka da cha nari amatha mun. Kanariam ma tha munglan. Mamar a cha na <hesitation> klan am bes mamar sik ngni na ma, avik da sik mithn da chama suvocha. Suvocha avapik a sik mi thu da sik ka thunge vtha maran. Ka thu nge da, nge da tai sana vtha nge dasik tha valung nge tasana nange. Da chivi cha apik navatha. Daka chi ni ngi su chana nave ma thai mini na cha da ngi tlu vtha cha da ngi su chu na magit git lua da bes ngi nama rura ura musnung glan mania ma madi chalan a nugaitaman. Dem tha thi chian arucha ma amar ammarka ma mithuna sot da vadi thi te same nge vadi thai kana sangnge vadi amoroka na nge chalan mania. Ia da ngia tihik kana sa chalan avik. Ngia tik kana sa cha chalan avik ma athaimini cha doki ngia na mu ngi pindam ga mamar, doki cha dun. cha dun. cha dung be ia amorka na cha. Auk sa ngi sun nas avi chai da ma nge gia tachi ni ma vadi ngia ti china, gi musnung vadi ngia tik kana nanget a da vi chai dam inok ngia tik kana nangeth klan da ngeth nga thi nok ng a dun glan. Ambes mamar a chana masana. Klan avadi thasana na nge ura nge mamar angi a ngi sucha ngi na cha in det su va lat den tek ura, vadi lan ange a nge ngi tak da bes mamar a chana met na ma nge a imo da mamar a in det na sot ana chalan. Ka tet na sot tha nge. Katet da. Tet da cha tet da cha tet na meno garas ki. Pe ma ngua va van na chaia clan a vadi nguait savi ia bung ngum ma morngum, a da ngua var ngua tha mun su ve cha da kulel ka ve vat <noise> kule kave va vat da ngua kani ka vas save sa va vat. Ngua var na cha da kulel ka ve ua ut vut klan glana. <noise> A du klout pe va bung bes mamar a ngua that ura ngu vithum. Ngu vithium ngu thu mun aua ma mes ithing bes mamar ia ngu na mun glan. Asik tiathik ka muchus da ave brem, brem da ava ron na ngo ura, chi ni chok ngua tet da nguo bo dum ba van nga a vung na masmas ithong da ngu thal ithog naniacha. Da mali ngu ngim na ni cha avi chai, de ngu von ga dau chas du chule da ngi lu da marves ptha cha ura mamara lu du amarglum ngo ha vtha cha. Ngo da ngu sucha lan avik klan a ngi lucha da bes. Pema chat tik kana na git dachok ka bung glan na sot ango. Am bes mamar a ngo, ka thikana chalan mania ura. Abik da ambes mamar. Mamar a chok klan avik klan ma chini chok ngua methimane ma chalana utesa chunai ma chini ok <noise> kulel ngo ma raun ngu raun ura nguait sa gal gua rovek, mamar a va rorek tavar ma cha na va thik a mathi vung sa cha calan a ina mamar athi na chatha tam mun de chin ok gisni aru ra chalan. Taman sa cha ambes mamar a chana muchut pa nge macalan ia katam mun sang nge choki. Ka dini chok ngia tamun sa cha da chanari ana tha mun glan. Da chok ma chivi cha tet vatham aina nga musnung ma chakan ia ngia tamun da chokma chi vi cha. Klan a chi vi cha na nas da bes mamar mar a chok ma chivi cha na me <noise> choki ia ngeia ngi a taman sa va cha mamar a nge ia ngi iu ia ma arura math varma na ngu na cha un det, mama a ngi lu cha ma thi plekacha. Ura muchus da urura ma thi tlu ngo tha thacha sa chuanai. Ta tha cha em kuar na cha len maski vadi clan ia mamar ia vadi chathia kadi cha guavek ma cha lan ia. Pe matha nave ia imono dasik kana vadi suva uva ia ura vadi tha thonel. Avi va cha tet sok ka sok klanangnga valumga. Banga valam ga ithichai ba cha varan sa cha lan vono ma gal aulul ves a da cha teta thichaidam ka tet da cha thun. As ma mara chana mar ura tet dok ma vais ka ma chatet da do chok mamar ia chini chok ambes na ngt thak na cha de ma ngi vin, ngi pinam sa chadea ngia lucha. Bes mamar ia chana ma kana mas chana tha. Pinium da sabung ngung galan da cha vung da chan be vut. Kanbango. Bes mamar a klan baim gangeth ma nga tet da nga tas tamono. Kandrem ia asik karas tumono asik ngiarikinasa mavo ura asik ngiasana nacha ngidra kule da asik katikinina navik klan. Ambas mamaria ngu namek kuanai <noise> ura vadi ngua ret tngusa na na nga git, angambas ngu na mikina nangas slavo ura nga git. Pema ngurikina na nga slavo vadi nga tsana vadi ngani vanmango. Asik ambas mamaria tinavanmango, ura tasana na ngo apichei. Da karangim mamar, go chak apik asik kutulu vango. Ambas mamar. Ngiadra so kutuluvango, kutlu vango avichei de ma ngua tet klan minia dem kamek kamek klan nasonrango ambas mamar ngu na met klanminia pema ngua vik klan dok katek. Ngu tek klan da irik dok kava klan da irik klan ma katek nasorango ambas mamar ngu na met sa glaulul, glaulul ma namatka, Ambas dok kabang nanek klan da kadenpaarango ambas mamr ia kanamet nasot go vek. Klania ngi varnacha ia karet nasot govek da mamaria ngila karet da ambas mamar kanama kanra <noise> katet da kaden pa vat. Amusnang doki da angabas ngavevara amusnang da ngave vango klan, ambas mamaria ngu na met konai ngatet da nguaden nguainamuk da nguaden pe pelemga klan. Ambas mamar ngunamet da ngunamet mas ia da kusek klan avik klan ma vadi nguaram da param avinivik klan ma varam gama vaimga ma ngu karia vadi asik klania. Karet ini klanminia, ava musneng da klan minia tatikin sengat, tatikina mamar ura. Ambes klan gama git nga mo. <noise> Ma gia animal avabik nga mo da avabik da ngeth nga dun da gisnia chinicnok <noise> ngiat klan. Ambes mamar a chana chok nga na vun marik klan navik. <noise> Ia <noise> dasik klan avi klan.